Ava kɔ̄ ndi dzarave nɛ, gā kɔ̄ a zɔrɔ isi mɛ nɛ kɛ, nnavaa nɛ, nma kucɔ mɛ kɔ̄ dɔ naa kuyo icɛsi, ki la bɛ cɛnɛ nyɛlo kukpo ka dimɛrɛ kucɔ icɛ si nɛ. Nyɛ nɛ kucɔ ka ama kucɔ kɔ̄ ma jɛ nicɛsi nɛ, li cwesi nɛ, ka mɛrɛ la wɔtɔ kubanɔ gugrɔ, aza iba kuba lo kubanɔ gugrɔ nɛ, isi aza iba kuba lo kubanɔ sisa a kusrukpɛ ka si nɛ. Kɔ̄ a tsene tɛ tɛ tɛ la tsene dɛgɛ lo yarrɔ nagbā nima kɔ̄. Isa lɛ nɛ, gaanɛ a lɔ shɔɔ nayɛ mɛ bɔ, kucɔ ka a di mɛrɛ la nyɛɛ nɛ. Kuma kucɔ ka a di mɛrɛ la nyɛɛ nɛ inɔ jɛ isa lɛ nkɔ̄ ma kuskrukpɛ ka si, nkɔ̄ ba ta kɔ̄ gwara icɛ nɛ nɛ, aza isi bru ipɛrɛ na, n gwara sululu, n dzi cɛnɛ wa. Nkɔ̄ ba ta kɔ̄ gbɛlɛ gwara icɛnɛ dɛɛ ɔ gwara ɔ dzi wa, ba ta kɔ̄ kpɛlɛ gwara kisenɛ dɛɛ, ɔ gwara ɔ dzi wa, ba ta kɔ̄ kpɛlɛ gwara nwanɛ nɛ, ɔ gwara nwanɛ mudā. Soo, mɛ n nini gā kɔ̄ <hesitation> a faru navaa kɔ̄ n di dzarave tingili nɛ Ma kucɔ kɔ̄ gaanɛ lɔ shɔ nayɛ mɛ yarrɔ lɛ nɛ kɛɛ na. Harrɔ si lɛ nɛ, n lɔ nini icɛ kɔ̄ la didrɛ <noise> nyɛɛ kuba di mɛrɛ la agiibanɛ bɔ. Harrɔ lɛ nɛ n lɔ ni icɛ kii kucɔ luwɔ a nyɛ nɛ ka dzi nyɛɛ nɛ bø. Yarrɔ lɛ nɛ nlɔ ni kucɔ anza kii a di dilaa, a di sonɔ la naavanɛ nɛ bɔ, kucɔ ka a dijɛ la mijɛ navaanɛ bɔ. A di nyɛ floo wa, a di nyɛ ka a pise gā kɔ̄ an an ci ko nyɛ ko nyɛ ayɛ nɛ wa. Nyɛ nɛ, aza nyɛ nɛ, a lɔlɔ nayɛ mɛ yarrɔ lɛ bɔ. Gā ka zɔrɔ di la naavanɛ nɛ, n taaba vukɔm ma, a lɔ shɔ nayɛ mɛ ko lɛ ko ivɔ̄ ko nkpiyōō harrɔ na ma sa ruwɔ̄ kɔ̄ na kpin nɛ, gā nɛ an taba dzoo nayɛ mɛ ma, a lɔ shɔ nayɛ mɛ bɔ. Ta kɔ̄ ba yɔ zɔrɔ ma lɛ lɛ lɛ lɛ nɛ wa. Gā kɔ̄ a zɔrɔ nyɛɛ kɔ̄ yarrɔ bɛ lɛ, ka lɔ shɔ nayɛ mɛ nɛ kɛ nɛ na, ka tɔɔ kan dzoo nɛ kɛ nɛ na.